Iã laã juanhà jnanà nionê láhã láhã jmonå tsouã jmaønâ jmaønâ mønã laøê juáhã jnanhà dehâ zianã tsøã juáhã jmaønâ jmaønâ guiohà minã chíã <noise> laå laã jmonå jmaønâ mønã laøê jmonå tsøã uå jñiáà jmoúnhã tsøã ninâ guiuà jmonå tsøã nainhà mønã çuunê juaáhã tsouã mønã ziaã guióå nénâ manã çuúnå manã manã çahà jonã mønâ lùã tsùà tsùàtsùà monà manã iã jonã jioås tsøã çuohå nénå jioås tsøã çuohå jonã çuohå jonã jmonã lùã siâ løhà çuohå çuohå manã jonã iã jonã tsùà monà juáhã tsùà monà jánhã taã líà jánhã taã jmonås çiónhå líà <noise> çuohå tsùà monà jonã monàmønã çuunê ziáhã çuohå jonã iã jonã nénå jmm jmonå tsouã ninâ guiuà jmonå tsouã ninâ guiuà guióå nénâ iã jonã nénå láhã ðùnã tsouã çuhå láhå jøè iã çuhå tsouã jmaønâ çónhã mønâ zianã tsouã iã jonã cháâ tsouã ninâ guiuà nionê láhå jøè neinâ jøè neinâ çóhã tíã iã iã çuhå tsouã çónhã mønâ zianã lahâ tsouã tsøã joê tsøã tsouã manã jounâ jmm iã nenã cháâ ninâ guiuà aùà ninâ guiuà jmonå tsouã jmm aùà aùà ðúnã aùàðúnã guiohà auà tuã. Ñanã iã taã líã aùâ nénå iãjonã cháâ ninâ mesa nionê lùã ninâ guiuà <noise> aùà láhå jøè neinâ jmonå tsøã çóhã çóhã tíã iã ðùnã tsøã çuhå ùnhã jmaønâ lùã áå zianã dehâ jmaønâ lùã çáå zianã tsouã tsøã manã jounà johê tsøã iã jonã nénå iâ çianå çounã zøh jonã juáhã tsouã jmaønâ guiohà tsøã zianã jmaønâ guiohà tsøã zianã bahâ lùã iâ çianå çounã zøh jonã zøhå noviembre çónhã jmaønâ manã toúnâ nénå guiaâ taã taã líã çúhå tsouã tsøã manã jounâ juáhã dehâ jonã niónã çounã oracion guiohà nénå niónã çounã oracion guiohàguiohàminã chíã juáhã tsouã lahâ jmaønâ toúnâ jmaønâ guiohà mønã chíã jmaønâ iã neinâ nénå jmaønâ guiohà tsøã zianã maønâ guiohàmonè tsouã jonã jainå jauà ehâ jmm jonã laã nenã jmonå tsouã jmaønâ mønã laøê mønâ lùã guióå nénâ iå jonã láhå jøè nenã jáhå tiaã mmm manã jmonå tsouã jaå tùhå nénâ laã guiaâ ziaã mønâ tøhê lùã jiáâ ounã iâ tsùâ ziáhãguiohà tsouã lahâ jonã tsøã aùã iã jonã tsaã aùã iã jonã lùã láhã jonã çuúnâ tsouã tsøã manã laihà jønè tsøã manã laihà joê iâ jouà tsøã tsøã manã tsánâ ziaã ziaã iâ manã aùã oå ziaã iâ jmonå reã nionê laå jmonå jonã tsøã laã nenã bahâ lùã. Çuaâ juanhà minhà nionê ninâ jonã láhã lùã jmonå tsouã jmaønâ iâ jouà laã guióå nénâ guióå nénâ jonã mønâ ðùnã tsouã jmonå tsøã jmaønâ guiohà çuáhå guiohà çuáhå católica lahâ jmonå tsøã jmaønâ liónã bahâ jmaønâ jmonå tsøã iâ jouà çonê laã mønâ lùã iã ninâ ðuinã manã lioè jmonå jmaønâ reyes jmaønâ reyes juáhã tsouã lahâ çánhã jmonå tsøã jmaønâ çínã jmonå tsøã jmaønâ nenã nionê jmaønâ cesiónà juáhã tsouã nionê iâ çianå çiáhå ñánã zøhå agosto ñanå jmonå tsøã jmonå tsøã jmaønâ nionê jmaønâ rosario juáhã tsouã çianå çióâ zøhå octubre jmmm <noise> iã jonã jmonå nionê jiáâ jmaønâ jmaønâ guiohà mønã ziánã nionê jmaønâ guiohà guadalupe ñanã jmonå tsøã jmaønâ <noise> jmonå tsøã jmaønâ nionê jmaønâ lùã nenã jmaønâ jmaønâ jmaønâ navidad jmaønâ navidad jmonå nenã nionê jmonåbaâ tsouã nénâtùhå nénâ laã søâ <noise> iã ùnhã tsouã nénå çínhå laã manã ùnhã nenã bahâ tsouã mønã tóàmønã tóà çuuã jmaønà juáhã tsouã. Mønã tóà guiâ iã roúã dehâ guiaâ jáhå taã ziaã janå mønâ çuuàlùã guióå nénâ taã mønâ çuuà ziaã mønâ lùã mm tanå tanå ziaã nenã bahâ mønâ çuuà jonã iã roúã bahâ jonã mønâ çuuà jmaùnhà mønã çuuã bahâ jonã dónâ tsøã dónâ mønã çuuã iã jonã zoè tsøã jmonå tsøã roúã iã jonã iã roúã bahâ nenã tónhã tsøã tónhã tsøã çanâ dehâ tónhã tsøã mønã tóà iã jonã manã tahà zoúnâ tsouã ùnhã nionê tahà zoúnâ tsouã ùnhã jonã laå jánhå taã jonã tsøã aùã taã jonã mánhå aùã nionê láhå láhå jmonå jonã bahâ tsouã ùnhã meinhâ sionâ tionhà tùhå nénâ laã laå ùnhã jonã bahâ tsøã jonã laå nenã jmonå tsouã jmaønâ mønâ lùã guióå nénâ láhå jøè jmaønâ liónã jmaønâ jmoå jmonã tsøã çonê jnanà.